< <noise> <hesitation> الصعب انا انا نتظاهر ان انا مسافرة عبر الزمن لورا. ولكن لو رجعت الف سنة لورا هنعمل ايه اكيد كنت هنتستمتع بالحياة البدائية اللي الناس كانوا عايشين فيها وكانوا مستمعين بيها في الوكت الحالاي. فالحياة دي لا كان فيها نت ولا كان فيها كهرباه فكنت هنضططر ان انا نعيش الحياة البدائية زي اي حد. ويمكن <hesitation> هنعيش مغامراه حلوة مغامرة انا كنت نتمنى ان انا نكون قاعدة فيهي. اييه العصر اللي جبل الف سنة دا اكيد كان عصر ممتع ومليان بالمغامرات الطبيعية..